איך האלט אז די היינט- אין די היינטיגע וועלט, אין די היינטיגע דור ווי אונז זענען איז נישט מעגליך צו לעבן אן טעכנאלאגיע. טעכנאלאגיע איז געווארן א חלק פון די מענטש'ס לעבן, ס'איז געווארן א- א נעסעסיטי, א- א- אז מ'מוז עס נוצן. היינט צוטאגס איז נישטא- ס'איז זייער שווער פאר א ביזנעס אפלו אנצוגיין אפילו אן א אימעיל אדער די מינע זאכן סאו איך האלט אז ס'נישט מעגליך אנצוגיין אן טעכנאלאגיע אין די היינטיגע טעג.